yfir hundrað flugmenn Icelandair fara í hálft starf fyrsta desember vegna vandræðanna með Max vélar Boeing forstjórinn útilokar ekki uppsagnir verði ekki hægt að taka vélarnar í notkun í janúar íbúar í Kasmír á Indlandi segja indverska herinn hafa beitt grófu ofbeldi og pyntingum herinn þvertekur fyrir ásakanirnar það myndi ekki skila neinu að senda þriðja orkupakkann aftur til sameiginlegu e e s nefndarinnar að

sögn sérfræðings í Evrópurétti útilokað sé að fá undanþágu frá innleiðingu hans aðeins mannshugurinn takmarkar hvað hægt er að gera við fimm g næstu kynslóð

farsímanets segir samgönguráðherra ný löggjöf Evrópusambandsins um fjarskipti á að taka gildi á næsta ári í litlum bæ í Finnlandi þeir slógu saman í lottómiða og unnu tvö hundruð og fimmtíu milljónir á mann gott

tveir sem voru handteknir við komuna til landsins með Norrænu í upphafi mánaðar hafa áður komið til Íslands í fyrrasumar komu mennirnir Þjóðverji og Rúmeni einnig hingað með Norrænu ferðuðust á sömu nöfnum og það sem meira er

á sama bíl og dópið var falið í núna þrjátíu og átta kíló af amfetamíni og fimm kíló af kókaíni fréttastofa hefur heimildir fyrir þessu og að líklegt sé talið að mennirnir hafi einnig haft fíkniefni meðferðis þá annar þeirra hefur líka komið einu sinni þetta er eitt mesta smygl sem hér hefur uppgötvast og lögreglan er sem fyrr þögul um gang rannsóknarinnar fimmtungur flugmanna Icelandair fer tímabundið niður í hálft starf og þrjátíu flugstjórar verða færðir í starf flugmanns vegna óvissu um MAX vélarnar forstjóri Icelandair segir stöðuna fordæmalausa og að enginn hafi séð hana fyrir Icelandair

ekki ráð fyrir að taka níu Boeing sjö sjö MAX flugvélar í rekstur á ný fyrr en í janúar

hjá Icelandair og til að bregðast við kyrrsetningunni

fara niður í fimmtíu prósent starf og þrjátíu flugstjórar færast í starf flugmanns frá fyrsta desember til fyrsta apríl þá var áætlað að félagið fengi afhentar fimm nýjar MAX vélar í apríl á næsta ári forstjóri Icelandair segir mikla óvissu um hvort það takist að gera nýju vélarnar klárar fyrir næsta sumar hvernig hafa ykkar flugmenn tekið þessum fréttum þeir hafa tekið þessu með jafnaðargeði auðvitað gerist þetta mjög hratt við sendum klukkan eitt og þeir sem þar voru tóku þessu með jafnaðargeði síðan

með fleiri fundi í næstu viku auðvitað er það mjög leiðinlegt að þurfa að grípa til þessara aðgerða bogi útilokar ekki að grípa

hægt að taka MAX vélarnar í notkun í janúar þá þurfum við að bregðast við með einhverjum öðrum hætti og stilla flotann og af með öðrum hætti og við erum með ákveðnar sviðsmyndir hvað það varðar í í skúffunni þetta er algerlega fordæmalaus staða sem við

erum að glíma við og

enginn sem spáði fyrir um þetta það er bara þannig Icelandair er nú í viðræðum við Boeing

að sögn Boga félag atvinnuflugmanna

eftir helgi og forsvarsmenn þess vildu ekki tjá sig um málið að svo stöddu íbúar í Kasmír segja að indverskir hermenn hafi beitt þá ofbeldi og pyntingum þegar herinn var sendur til Kasmír fyrr í mánuðinum indverski herinn segir ásakanirnar tilhæfulausar í frétt b b c kemur fram að rætt hafi verið við fjölda manns sem segjast hafa þurft að þola pyntingar einn viðmælenda segir að hann hafi verið barinn þar til hann missti meðvitund þá hafi honum verið gefið raflost til þess að hann myndi ranka við sér aftur atburðirnir eiga að hafa átt sér stað sjötta ágúst nokkrum klukkustundum eftir að indversk stjórnvöld ákváðu að afnema sérstök réttindi íbúa í Kasmír í framhaldi af því voru þúsundir hermanna sendir til Kasmír algjört

tók gildi og síma og netþjónusta var tekin úr sambandi

níutíu í skýrslunni eru viðtöl við yfir fjögur hundruð manns sem segjast hafa verið beittir margvíslegum pyntingum niðurstaða skýrslunnar er að indversk stjórnvöld noti pyntingar til þess að berja niður mótstöðu í héraðinu indversk stjórnvöld vísa

eru múslimar og margir óttast að indversk stjórnvöld ætli markvisst að fjölga hindúum í héraðinu Kasmír var skipt á milli Indlands og Pakistans árið nítján hundruð fjörutíu og átta það hefur æ síðan verið bitbein ríkjanna og hópar fólks hafa krafist sjálfstæðis eða sameiningar við Pakistan forseti Indlands kemur í

opinbera heimsókn til Íslands tíunda september til fundar við Guðna t h Jóhannesson forseta Íslands dagskrá heimsóknarinnar liggur ekki fyrir og fékk fréttastofa því ekki upplýsingar um það hvort ástandið í Kasmír verði rætt á fundinum öryggismál og svokallað internet hlutanna er í öndvegi nýrrar Evrópulöggjafar um fjarskipti henni er ætlað að veita neytendum jafnt aðgengi að alþjónustu í fjarskiptum heildarendurskoðun er hafin á lögum um fjarskipti hér á landi til alþjónustu í fjarskiptum telst sú þjónusta sem í boði er öllum neytendum á viðráðanlegu verði óháð búsetu er heiti á nýrri löggjöf Evrópusambandsins um fjarskipti er meðal annars ætlað að auka netöryggi og tryggja neytendum aðgengi að fjarskiptaþjónustu áform um innleiðingu

laganna voru kynnt í dag þetta hefur neytenda og

séu tryggðir með alþjónustu að á endastöð fái þeir nothæfa

og nægjanlega þjónustu það er ekki skilgreindur hámarkshraði en við til að mynda á Íslandi fjarskiptafyrirtækin og hið opinbera með því

fara í þetta

og samkeppni fjarskiptafyrirtækjanna

í þéttbýli

tryggt að við erum með mjög mikinn hraða á okkar gagnaflutningum ákveðnir þættir endurskoðunarinnar hafa nú þegar verið teknir inn í löggjöfina eins og fjarskiptaáætlun til fimm ára og

tilskipunin um netöryggi sem innleidd var í vor meðal þess sem löggjöfin fjallar um er innleiðing fimmtu kynslóðar Sigurður segir að það muni gjörbreyta veruleika fólks á ýmsum sviðum svo sem í sjálfvirkum samgöngum og fjar heilbrigðisþjónustu það eru margir sem

breyta öllu þegar það er talað um internet hlutanna þar sem hlutir og tæknin tala saman

hluti af fjórðu iðnbyltingunni

möguleikar það er bara mannshugurinn sem takmarkar hvað

í Þorleifur Jónsson þú hélst erindi á kynningarfundinum um fimm g

hvenær má búast við að það verði komið í gagnið ég held að ég geti sagt

á dreifikerfum það mun gera það í uppbyggingunni fimm g kerfið byggir á

það þarf að byggja upp fleiri

teljum að svo þurfi að vera já og regluverkið umferð á höfuðborgarsvæðinu hefur aukist um fimmtíu prósent á síðustu fimmtán árum vegagerðin sinnir talningum á þremur stærstu stofnbrautum höfuðborgarsvæðisins og samkvæmt þeirra tölum hefur bílum á götum borgarinnar fjölgað úr hundrað og tuttugu þúsund að meðaltali í maí tvö þúsund og fimm í tæp hundrað og áttatíu þúsund í maí síðastliðnum á sama tíma hefur íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgað úr hundrað og níutíu

þúsund í tvö hundruð og þrjátíu þúsund eða um rúm tuttugu prósent nú þegar skólarnir hefjast á ný eftir sumarfrí kannast flestir íbúar höfuðborgarsvæðisins við að þurfa að eyða dágóðum tíma í bílnum sérstaklega á háannatímum það getur tekið meira en klukkustund að keyra til Reykjavíkur úr Mosfellsbæ yfir háannatímann

er nú stödd á einni af stofnbrautum Reykjavíkur á gatnamótum Lönguhlíðar og Miklubrautar

umferðin er varla mjög þung núna eða hvað nei hún er það alls ekki ég hef haft gjarnan orð á því að það væri áhugavert og slá þar með tvær flugur í einu höggi að skólarnir mundu ekki endilega byrja

á sama tíma og fyrirtækin ekki klukkan átta heldur byrjuðu seinna og unga fólkið fengi þá tækifæri til að sofa aðeins lengur þetta mundi ekki kosta mjög stóra fjármuni jafnvel mjög litla en það hefur enginn þorað að ríða á vaðið hvað þetta varðar að seinka skólunum en þá væri

meira eins og hún var í sumar en ekki eins og hún er búin að vera síðustu daga starfsfólk Strætó

í umferð eins og aðrir bílar og þá verður allt rautt bílarnir eru á eftir áætlun meira en fjórar mínútur og reyna að halda leiðirnar væri möguleiki að taka eina akrein þetta er flókið í útfærslu og þarfnast örugglega nánari skoðunar en við höfum séð þetta úti og þetta virkar vel þar það er náttúrulega

að reyna að koma þeim á réttan stað sérstaklega á morgnanna þegar þau eru að fara í skólann og vinnuna og líka þegar

leiti þegar þú ert

fimmtán mínútum of seinn ef ég ætti vængi sérfræðingur í Evrópurétti segir útilokað að Íslendingar fengju undanþágu frá þriðja orkupakkanum yrði hann sendur aftur til sameiginlegu e s nefndarinnar það myndi ekki skila neinu andstæðingar þriðja orkupakkans vilja senda hann aftur til sameiginlegu e s nefndarinnar og reyna að fá undanþágu frá honum í heild sinni sameiginlega e e s nefndin er samstarfsvettvangur Evrópusambandsins og þeirra þriggja EFTA ríkja sem standa saman að e e s samningnum nefndinni er ætlað að tryggja framkvæmd hans og ræða álitamál honum tengd hún er skipuð fulltrúum Íslands Noregs og

Lichtenstein og fulltrúum framkvæmdastjórnar e s b þriðji orkupakkinn var samþykktur í e s b árið tvö þúsund og níu og árin á eftir var hann í meðferð sameiginlegu e e s nefndarinnar og þingnefndum Alþingis árið tvö þúsund og sautján ákvað sameiginlega e e s nefndin að taka þriðja orkupakkann inn í e e s samninginn með undanþágum er varða sérstöðu Íslands og Noregs í raforkumálum

stjórnskipulegum fyrirvara frá öllum þremur ríkjunum það þýðir að ríkin þurfa öll að samþykkja orkupakkann og gera nauðsynlegar breytingar á lögum í samræmi við hann hafni Alþingi þriðja orkupakkanum fellur hann úr gildi í Noregi og Lichtenstein en það myndi hafa veruleg áhrif í Noregi sem á mikil raforkuviðskipti við önnur Evrópuríki sérfræðingur í Evrópurétti segir útilokað að Íslendingar gætu

fengið undanþágu frá innleiðingu þriðja orkupakkans nú þegar búið að semja á vettvangi sameiginlegu e e s nefndarinnar um upptöku löggjafarinnar í e s samninginn og við fengum ákveðnar undanþágur þannig að þetta ákall

að senda málið aftur þangað hverju myndi það skila að þínu mati ég tel að það myndi ekki skila neinu það hefur aldrei gert

í tuttugu og fimm ár sögu e e s samningsins að EFTA ríki hafi hafnað upptöku löggjafar í e e s samninginn og ástæðan er sú að afleiðingin bæði lagaleg og pólitísk óvissa hluta af löggjöfinni á sviði raforku yrði yrði sagt upp er óhætt að segja að heppnin hafi verið með

tuttugu þúsund manna bæ í Finnlandi á dögunum þau keyptu saman lottómiða og unnu þrettán milljarða íslenskra króna verslunin sem seldi bauð til veislu í dag vinningshafarnir höfðu slegið saman í miða í sem er sameiginlegur

þar er til mikils að vinna heppnu eru níutíu og tvær milljónir evra eða tólf komma átta milljarðar íslenskra króna vinningurinn deilist svo niður á fimmtíu hluta hver hlutur er þá eitt komma átta milljónir evra eða rúmlega tvö hundruð og fimmtíu

ku vera jafnhá og útsvar allra íbúa í bænum á þessu ári þá dygði hún til þess að greiða allar skuldir bæjarfélagsins og gott betur ekki hefur komið fram hvað lottóspilararnir heppnu ætla að nýta féð í

hófst í dag en hún er haldin ár hvert í

afmælis Akureyrarbæjar því verður fagnað víða um bæinn um helgina og í lystigarðinum er að hefjast hátíðardagskrá þar sem kennir ýmissa grasa er ekki svo Óðinn Svan jú heldur betur hér

garðurinn mun allur iða af lífi

svo höldum við áfram á morgun að gefa okkur smá tóndæmi verk sem ég samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar og tónlistin ræður ríkjum víðar en á Akureyri í kvöld ekki satt Bergsteinn jú mikið rétt eftir

þetta er í fjórða sinn sem

sameina krafta sína undir þessu formerki sem segja má að sé orðið að eins konar í ár var kallað eftir sögum af því hvernig sígild tónverk hafa haft áhrif á Íslendinga tónlistarfólk og ég held að

tónleikarnir hefjast klukkan átta og verða að sjálfsögðu í beinni útsendingu í sjónvarpinu

og á Rás einn en

hefur verið tiltölulega beitt í dag og þá sérstaklega

töluvert úr vindi á morgun kalt verður að næturlagi um helgina en Theodór Freyr

veðurfræðingur fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum og íþróttir kvöldsins eru í umsjón Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar skulum sjá það helsta sem hann verður með í þeim í kvöld Erik

þjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta tilkynnti í dag landsliðshópinn sem mætir Moldóvu og Albaníu í undankeppni

Már Sævarsson og Rúrik Gíslason komast ekki í liðið eftir að hafa verið fastamaður í landsliðshópi kvennalandsliðsins í um áratug er Sandra Sigurðardóttir nú fyrst orðin markvörður númer eitt í liðinu og h m karla í körfubolta hefst í Kína á morgun mótið verður sýnt hér á RÚV yfir hundrað flugmenn Icelandair fara í hálft starf fyrsta desember vegna vandræðanna með Max vélar Boeing forstjórinn útilokar ekki uppsagnir verði ekki hægt að taka vélarnar í notkun í janúar íbúar í Kasmír á Indlandi segja indverska herinn hafa beitt grófu ofbeldi og pyntingum herinn þvertekur fyrir ásakanirnar það myndi ekki skila neinu að senda

þriðja orkupakkann aftur til sameiginlegu e e s nefndarinnar að sögn sérfræðings í Evrópurétti útilokað sé að fá undanþágu frá innleiðingu hans aðeins mannshugurinn takmarkar hvað hægt er að gera við fimm g næstu kynslóð

kóðinn ný löggjöf Evrópusambandsins um fjarskipti á að taka gildi á næsta ári í litlum bæ í Finnlandi eru nú tugir þeir slógu saman í lottómiða og unnu tvö hundruð og fimmtíu milljónir á mann þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn